<hesitation> Raha ohatsy zany ianao hanoratsy tantara fohifohy zany ianao <hesitation> soratanao aloha atombokinao hoe bakaia voalohany ty raha ho soratako tiky de ino tokony iafaran'ity raha ty lafa am'farany agny de eo am-povoany eo am'zay afaky amboarimboarinao, forofoporoninao de vita.